Nkanji ma lé; nkanjima wora ndééne nfuu-ngo rootuni wora ndéé. Mmintéghima dan woré ndééne ngo rootuni dan. Nkanji di mmintéghi wora ndééne ngo rootuni. Sééna ghune nfuu rootuni, maa nii nkaye foo nkandi nsééna nsééna nkandi, nguckma nfuu di goléyé.